Baasi hakkunde Israayel e Palestiin. O baasii non laatiiɗo naawuɗo. O baasi non naatnuɗo baasiiji adunaaru nduu fuu du. Faa ɗo ngonɗen jooni eɓe keddii haɓude warngo hakkunde Israayel e Palestiin, laamugol leydi.